Bileeji cholli mai on hokkata dum sembe firugo. to cholli wala bileeji dum firata ngam wala kuje firugo. cholli do mari bileeji didi on gotel hedi jungo nano gotel Bo hedi jungo nyamo. kanjum on watata cholli fira dilla dau daya masin.